देखो सा हुक्म एक मानक ने धर्म हु जिन-जिन प्रकार री जरूरत हवे वे मानक वन प्रकार रे ही धर्म में रेवे। जिके धर्म में रहो वन धर्म री आज्ञा करवा री जरूरत हवे। जो धर्म आपा अपना लेवा वन धर्म री सभी शर्ता आपणें मान लेणी चाहिजे। अणमें कईः ह कि इयो नीं कि धर्म बिना वदिया जीवन नहीं जी सके धर्म बिना भी जीवन जी सका।